यूनाइटेड किंगडम की संस्कृति बहुत ऐतिहासिक और विविध छ। यहाँ की संस्कृति मा पारंपरिकता और आधुनिकता दोनों का मिश्रण देखा जा सक। ब्रिटिश लोग अपनी सभ्यता और इतिहास पर गर्व करते हैं, और कई परम्पराएँ आज भी जीवित छन। खानपान मा फिश एंड चिप्स, रोस्ट डिनर और सैंडविच बहुत प्रसिद्ध छन। चाय पीने की परंपरा भी ब्रिटेन मा बहुत गहरी छ, और "अफ्टरनून टी" का विशेष महत्व छ।